Waaw kalaamet yi nga xam ne moom laa am, moom laa xam ne am na mooy; bii dafa tàng, bii dafa sedd; bii tàngut seddut dafa digg-dóomu. Ñetti kalaamet yooyu daal laa xam ni am na man.